Raha tena nampigadraina mpanjaka vavy teo amin'ny tilikambo ambony dia ambony ery aho dia eny ambony any mi rô miantso vonjeo mikôkôka hoe vonjeo rey olona a. Dia zay!